Mbola anontaniako anao a, anao ohatra ny maregnindregnina tsy tena dia regninao i raha zakaiko aminao, izany efa teneniko aminao fa hoe aha ô dia aha dia ihany mbola mi-insiste amizany eo.